Koa avy amina zao ai <hesitation> tsy de mety amina ai leha milokaloka amina sport io, <hesitation> satria monka ai <hesitation> tsy hainao oe izôvy handresy na izôvy ho resy ake ai, <hesitation> zegny oe risqué be zegny le izy e, <hesitation> possible oe lagny vola be zegny antegna ra ôhatra resy le tohanantegna.